Igei vo atoia, iosa upivira ora ravaiovere, ra tauai hausik ruvarupa kepa, vosa viapau marasin varasiri, ra vegoaropa ruvaru re, ora rugopieiovere. Oava vao oiso ara isisou uvere. Eva varasiriaro. Osa ora isisio sa aveu, ra pitokava sisirivere, ra ukorovu, tovorivere, souaraia, ra avekou ro. Taturi vere, oiso osa ave vavioko, isipukou, ora ave tapo kapo kari gurinaro. Ra vara tovorivere pitokava sovaraia ra va goagoa, ra pieri, vosaruvarupa kepa tauai toupai ve. Ra rakupava ourivere, ora rakusa, ra pitokava gapurivere, ra oiso rutu ora sovo uvere uhrasiri ouei. Eisi ruvarupa kepa atoiapa uhrasiri oa oiso raga toupai osa, varao vova hausik ruvarupa kepa iava. Vosa upia vira ora ravau, ra evo kaeri purari, ra vearo vira ora sovouvere ra opesiragape upia viava eisi toupa eva atoiapa ruvaru.